L'ecuilibrio da truvé tra ël travai e la vita persunala al e che ëntà travaié si perché ëntà purté a ca lë stipendi për pudé andé avanti, ma ëntà anche pudé riesi a dedichese ën po a la vita persunal e magara fe d'coze che ënteresu e che a piazu, però sensa trascüré ël travai